बिल्या ना मैं आण तोर माता मिनी या मिनकड़ी खेया करा हां। मिनी म्हारा घरा में रहया करा है और बा दूध पी जवा है। मिनी घणा ही प्रकार री होया करा है बा कल्ली होवा है तू कल्ली मिनकी। अगर वा ढोली हुआ तो वा ढोली मिनकी। लेकिन मना अता मीनो होया करा है बू खतरनाक होया करा है बू बडू ही खतरनाक हुआ है मिनणा भी घणा ही प्रकार का होया करा है।